E haani taagu laato ngonɗo mo Jaleeɗe e mosinaaki e fijo, ngam dalila ɗuɗɗe, ko hawti e ɗustuki mettol, ɓeydaare àlaka e yimɓe, e ɓeydaare kima e gite duniyaaru. Amma haani un annda wakkati fijo